Мошинаи зарфшуӣ барои шӯстани косаҳо ва зарфҳо истифода мешавад. Он кори дастро осон мекунад ва вақти зиёдро сарфа менамояд. Бо ёрии дастгоҳи зарфшӯӣ, ҳама зарфҳо тез ва покиза мешаванд. Ман дар хонаам мошинаи зарфшуӣ надорам аммо мехостам дошта бошам.